<hesitation> t'ie munta ën sima, pöi dopu büte sü ün pe, pöi dopu parte a pedalé e büte co sü l'aut pe, pöi dopu sël manubrìo l'as <hesitation> i fren e i cumand dël cambi ch'al e dupi davanti e nurmal daré, cuindi t'cambie tüte le marce e pöi davanti u dare, davanti pöle decidi se andé ën prima o ën secunda